Esyo sente nikighuma ekyo kwa- ekyokwitsema kusangwa ibwa esaha enu ghukalhangira ekihugho ekirho siwangalhya ghuthethaghulha, ghukaghulha then ewalhya, ghukanza olhukimba olhuwene ghukalhughulha okwa sente, ghukanza ekyosi kyosi ekyawanzire ghukakolhesaya esyo sente, so esyo sente ni kighuma ekyo kwa raha but ibwa esente syamabiritha ekihugho esaha enu esente ghukalhangira abashakulhu bakera babya esibalhighulha ebyalhya ibakalhya, oghundi inakahera ebihimba oghundi inahera omuhogo, oghundi inahera ebinyangwa neryo eweghukanza ebihimba ewaghenda ewa mughenzi waghu inakuha ebinyangwa, ewamuha ebinyangwa naghu enakuha ebihimba, oghundi enakuha omuhoko naghu ewamuha ebinyangwa neru esente syamabirighunzaho obughuma obo sihakiri bughuma ahabwe syo sente.